Huunde feere nde mi anndi dow fina tawa lesdi peeru, kañjum woni huunde ko ɓe wiyata ayni, ayni ɗo yeɗu noofa reciproity wattutuki ko ɗum waɗanma.